Makanan tradisional dari desa kami tu e cak tempoyak tempoyak tu biaso e pacak di masak di tumis pakai ikan dan pacak pulek di gulai e di di gulai pakai ikan musi biaso e tempuyak tu dibuat di ini di permentasi selame beberape hari make pacak jadi tempoyak ye tu terbuat dari duren na atau dian beso kami dian dian tu biasoe kan musim musiman pacak pacak buat tempuyak tu pas mosem dian bae dak bole pacak buat tiap hak tiap ahay e makanan tradisional tu selaen tempoyak ade pulek pempek makanan khas kami pempek tu biasoe terbuat dari ikan tenggiri ikan e tu di geleng nah abes di geleng itu di adon pakai tepong abes di adon tu di goreng teros e kalo nak lemak lagi makan e itu dengen cuko cuko buat e dari gul dari gule abang abes tu dipakai di cocol pakai pempek makan e tu enak e pas mosem mosem ujan pempek pulek biaso e di temui tu banyak di sekitar sekitar jalan e pas dipengger pengger jalan cak tu pempek ikan tu banyak dan hargek e pulek murah